من خلال الاعتماد على حواسك تقدر تعرف اللي انت فيه دا حلم ولا حقيقي من خلال أن انت تبص كويس تشوف تسمع تلمس الحاجة وتشمها وتدوقها من التجارب المتكررة تفكر بطريقة نقدية وتبص بشكل عملي على الحاجات هل دي فعلا حقيقية ولا دي حلم